لو خيروني أن انا اعمل اكل في البيت وان انا اروح مطعم برا صراحه هختار أن انا اعمل اكل في بيتي لأن انا دايما بخاف اوي من اكلي وصحتي وبخاف مثلا اكل المطاعم تكون فيه حاجه مثلا ملوثه شويه وانا بحب اعمل اكل في البيت كتير اوي ودايما الكاتب لازم تطلع من ايدي حلوه ف انا اتمني ان اعمل اكل في البيت وكمان ممكن أعزم صحابي علي الاكل الي أنا بعمله لأن ااا انا اكلي كويس يعني